Karazana paty ndraiky an: aminay aty misy paty gasy an lanjaina mandeha amy kilo an, de misy le fa vita anaty sase ka- ohatra hoe spaghetti, macaroni na fusilli, de misy misy ny nouille an, ohatra hoe sedaap, apollo, illico, de presto, zay sisa.